أعتقد إني راح اسأله أول سؤال راح أسأله هو وش الأشياء اللي تحبي تسويها في وقت فراغك؟ هذا السؤال يعطيني فكرة عن إهتمامات الشخص وهواياتة اللي يسويها ويحبها، ثاني سؤال شنو أكثر شي تحس إنه يعكس شخصيتك؟ هدا يساعدني أعرف كيف يشوف الشخص نفسه ويحدد قيمة قيمه وأولوياته في الحياة.